Ampahafantary anazy fa mila manao fanatanjahatena gny zaza. Da dian'izy mbo zaza mazava hoazy satria nofa mihabe io, miha maro gny sakafo hany, feno gny vondraky sy ny tariny de miha tsy salama gny vata. Ka ze raha rehetra zay ampahafantary anazy de mba fa hainy mialoha zany hoe tokony manao fanatanjahatena izy hitazomany gn'ainy ho salama soa.